וויזוי איך וואלט מיך צוגעגרייט פאר א ארבעט <hesitation> אינטערווי'. <hesitation> כ'וואלט קודם געמאכט זיכער <noise> אז איך זעה אויס גוט, נישט צו <noise> א- שטארק אנגעטוהן אדער נישט צו ווייניג, כ'וואלט געמאכט זיכער אז כ'בין אינגאנצן גוט אנגעטוהן, נאכדעם וואלט איך מיך געגרייט <hesitation> צו וויסן אלע פלעצער וואו איך האב געארבעט, און איך וואלט געמאכט זיכער אז איך טוה עס- א גוטע ארבעט.